Fifan̈atôn̈andreo sain̈y amy biby madin̈iky àby io, karàha vitsiky ôhatra, irô in̈y mandeha raiky de m- mifan̈ôroko amy araiky in̈y de mandeha kà raiky mifan̈ôroko amy araiky in̈y, <hesitation> karàha zen̈y ôhatra hain̈y vitsiky fa biby afa ndraiky tsy haiko karakôry fifan̈atônandreo io.